Mi fuɗɗoto tigguki gure kesam, ngam mi heɓi ɗon to mi jotto, haa wade wara hoshaam, to arti higiraɓe an, ngam e wodi ndiyam e nyamunda.